निमाड़ी भाषा में कई मछलियों के नाम होवे। रोहू एक प्रसिद्ध मछली है, जे नर्मदा नदी में पाई जावे। कतला भी अपणे स्वाद अने आकार खातिर जानी जावेज। सुरमई या किंगफिश अपन स्वादिष्ट मांस खातिर प्रसिद्ध होवे। पापलेट या पाम्फ्रेट सफेद मांस वाली मछली छे, जे बड़ पसंद की जावे। बंगड़ा या मैकेरल तटीय क्षेत्रों में मिलती अने लोकप्रिय होवे।